Ku ma olõ aorändäjä ja lää uudishimost tagasi minevikku ja näe esiqhindäst noorõst, esiqhinnäst noorõstpääst, sis ma tävveste uudishimoligult kae, määne ma olõ. Aq määntsitki muutmiisi ma joht ei nakkaq sääl tegemä. Tuud ei toheq tetäq. Tuu piät jäämä kõik nii naigu loomuligult um.